Italiya boshqa barcha xalqlarga qaraganda madaniyat jihatdan eng yuksak <hesitation> madaniyat deya tan olingan davlatlardan biri hisoblanad,i chunki ular o'zlarini judayam aristokrat deb tan olishgan va o'zlarini ham shunga mos ravishda tutishadi hattoki ovqatlanish tartib qoidalari keskin farq qiladi biznikidan.